बगीचों रे तो उमे कई तरह का पौधा रेवे। नरी जाग ने फैल्यो रेगो। नरा पौधा लाग्या रेवे। जसा अमरूद पपीता सेवफल बोर। उने अपण खांगा। ज्यादा रेगा तो बेचांगा भी। ओर ज्यादा पौधा लगान्गा।